ध्रुवीय ठाउँमा बस्ने ध्रुवीय भालुगा विभिन्न किसिमका विशेषताहरू हुनाछन् । ध्रुवीय ठाउँमा ठण्नी बढि हुने हुनाले त्या बस्ने ध्रुवीय भालुगा कालो छाला सेता रूंगा <hesitation> हुनाछन् । सेता रूंगाले कालो <hesitation> र कालो छालाले ध्रुवीय भालुलाइ ठण्नी लाग्नबाट बचाउनो छ भने ध्रुवीय भालुगा ठुला पन्जा पनि हुनाछन् । <hesitation> ठुला पन्जाले <hesitation> बाक्लो हिउ पण्या बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ झानलाइ सहयोग अद्दोछ भने अँ तिनै बाक्ला पन्जाले हिउमा पाइने आफ्नो शिकारको लागि पाइने <hesitation> शिकारहरु खोज्न पनि सहयोग अद्दोछ । <hesitation> ध्रुवीय ठाउँमी ठण्नी बढि हुने भयापनि <hesitation> कैलेकाइ ध्रुवीय भालुले आफ्नो शिकार <hesitation> छट्छटाइ नखाएपनि ढिलै टाइम लाएर भएपनि एक ठाउबाट अर्को ठाउ गएर तागो चिसो ठाउमा कसरी पाइन्छ त्यै अन्सारको शिकारहरु कुरेर हेरेर शिकारहरु खोज्या हुनोछ र <hesitation> आफ्नै पन्जाबाट शिकारहरु अर्या हुन्छ ।